Faa aawiyooji keɓa no njipporoo e jam. Sabi so a ƴeewi ɗun nii woni ko nokku oo moƴƴiniraa. Jon kaa ɗun faandoraa. Ɗun moƴƴiniraa. <hesitation> Ayeropoor fu mo njiiɗaa, aawiyon nii jonkaa moƴƴiniraa. So wanaa ɗun neɗɗo yiyataa <laughs> batoo kaa ana garee ayeropoor. <laughs>